हमारे देश दे घर के मिशाल के जो कीमत तेतूके कोई हिसाब ना आती कसी के घर करोड़ और लाखों मूझा अ घरों की कीमत लाखों से‌ उदे ना‌अई प्लॉट खरीदना मकान लाणो तब तेतूके कीमत बाढ जाओ जतीयाक घर पूर्व पूरो आ ततीयाक घर की कीमत बाढ जाओ कूनजेई घरौ के कीमत लाख जाओ कूनजेई के कीमत करोड़ जाओ।